Barcha it zotlari bir xil darajada do'stona emas sababi xar bir itning xarakteri va ishtimoiylashish darajasi va ularning zoti tarbiyasi va ularning individual hususiyatlariga qarab ularning <hesitation> do'stona bo'lishi yoki do'stona bo'lmasligi farqlanadi.